أكثر شخصية تاريخية معجبة بها هي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، خطرة نحسه إنسان عرف يأسس الدولة من لا شيء، من ناس مفرتكين بعاد <hesitation> فيهم برشا حاجات خايبة لدولة قايمة، ناس متحابة، والدولة ناجحة نجاح باهر، فطواته وأنا مش منجمين نوصلو لهاد المرحلة هاديكا بتاع الاستقرار.